abu uya wara de depimu yiabɛ ino ba sɛrobia pɛwe woro mawɛ sɛrojua mi woro oro nicozo lowe woro oro han ma'an nɛ lowe lemi mi ɲube ho han ma'an so bawe famu nawɛ anbɛ'a mubɛ'a bio ba nucoza we articuler ra han mots ra bata bɛ'a bun sɛrojua pɛ mami ma'an abuna yan ba ɲubeza ɲubera bayan we'a communiquer mawɛ ma mami ma'an nɛ paseke ɲube ɲubezo pɛ mami ma'an mi bin <hesitation> tomu bawe a worora mawɛ